Ño'o ta ngua nonreyu nó <hesitation> te ngua nguexhi ngua, te ño'o indodé, ada servir ná nakadanó pero xa kituané kuechi no xa luxhi xhité, ñadiko xadanrono anuchi chiniko ñóo nruaxi ñóo kano nreixi no'a, ihó nu tangua nonrei nuyú kon bueno kada servir.